Vainy faavot fan mas mas nating ror vegiau fan tsuri. Faarei ara na faa saposa, ra mas nating vegiau fan tsura ana ra mas vegiau iny ror ya. Tana saa vegiau fan tovei, tsunaun fainy rara ya rama ka, rama rama ka miya. Vegiau fan tsura ka ra ka ra katsian fiisok, tsunaun fainy raran vegiau to iny iny nom ya. Vegiau fa tsura, nainy te ka kopis ronyo vegiau fan tovei, nyo komainy rou fokinai faavot ma gogosias ya. Tanik non fo mangai kakaii, ai te naa na tan fo vainy katsian kan. Tana saa vegiau fan tovei, ra mas makuts ror ya ana tsunaun nating non ya ra ma nom ra ya. Vegiau fan tan fa saposa, ka na katsian ovei ara fokinai vavainy faavot nei tana tor, ra mas nom ror ya, ai te fakouts rara tana binun te kat roman. Tan ruak faarei a muiny mua tana ka, tan tan faa saposa, vegiau fan tsura, nyo komainy fiisok fi ror nei, ra ma fatsuts kan vegiau fan tsura tan tan nainy fifatsuts, tana saa mangaii mas ror fo asangan nana fo nau fo asangan nana fo jian, fo kainy ainy kan ratsu, mangai mas nating iny ror fo asangai rari, ana ri te nating ya. Vegiau fan tsura, ka na katsian, ana ra mas makuts ror ya. Mangai ma nat faarof iny a fo asangan nana fo ka, ana ri kan ma vegiau ya. Tan ggogsias kainy ya, ri mas nating ror fei gogsias rori vegiau, ain fai asanga faarof firor rin vegiau ei. Ri kan mas nat ror tan kirkir ya. Vegiau fan tsura, nainy te kopis ro mam ya, mam komainy rom fokinai fokinai faavot ma ma gogosias ya, ri te nating vegiau fan. Vegiau fan tsura, ayei fainy varora, ge faatok ror a mesa vavainy, finei aran vainy tan tana gum ainy fan toya nan faa saposa. Nainy te bainy roran vegiau fan tsura, ra gima nom ror a ror a rof tan bainy ya, tsikia, ra mas ka miro, nainy tsura kainy iny fatsuts ir vainy faavot gen guei faavot, fan. Nyo papara fiisok rou tana saa nyo nating nom varori tan nainy tan guam tan moun, ri gogsias ror, mes moun gosias faarof ror, mes moun gima gosias faarof ror. Fo vainy tiya nan, ri to te gima gogosias faarof, ri ma nating ya, ana ri te sof tan fifatsuts. Mam te kaa men fakats finei. Ma kaa me tu tu guam ana ere sei mam te nom rari tan kat fatsuts tan vegiau fan ma sof ana ri te nom fatsuts, fei fatsuts fi rori vurots an kovio, gen mangai te kaa ror tan fo skul ri te nating vegiau fan tsura. vegiau fan tsura ka na katsian fiisok ra mas nom ror ya. Ma nat a ri tan kirkir, ma nat a ri tan gogosias, ana ri te nat kan tan vegiau ya, nainy te kaa rori. Nainy te kakaa ror ra tan fo nuuma tsura ra ma vegiau fan. An vegiau fan tiya <hesitation> an mangai te atou iiny fo vegiau te katkat rora, ge fo vegiau tsura fan. Mangai to te vurots ror mangai to te kovio ror ri mas nat ror. Mesa pan ri gima nat faarof ror asaan fi <hesitation> guei moun ei ge asan firo ri na guei tsoiny ei. Tan nom a nat tan asang a foka toya nan ri mas nom ror fifatsuts tan vegiau fan tsura, faa saposa. Faa saposa ayei na, ayein vegiau ra ra mas kamiror ya ra te nating ya, ra te varora iny ya, tana saa ayein vegiau tsura.